لفظ ریڈار چُھ مخفف ریڈیو ڈیٹیکشن تہٕ رینجنگ پیٹھ آمُت۔ یتھ کٔنۍ زَن ناوٕ سۭتۍ چُھ ظٲہر گژھان، ریڈار چِھ ریڈیو لہرن ہنٛد استعمال کران تاکہ یمن اہدافن ہنٛد فٲصلہٕ تہٕ رفتارُک تعین ییہٕ کرنہٕ یم تم